Kaisa shoe o yaklap swnamna bagwi kwbangma manwi nango. Yaklap rok no mal mata ni bukur kwrak ree rubber tei plastic bai swnammani mano. Yaklap bo nangma manwi rok khe feeta yakung berama jaga yakung kholopma manwi tei yklap ni bwslai. Yaklap ni kwbangma bodol tongo aboni joto yaklap bo joto manwi nang ya. Kaaisa kaaisa yaklap bo khe yakung berama tei feeta bai siming no swnamjago. Phiaba kwchangma jora kama ni yaklap rok no swlamna thankhe sakao sajak joto manwi no nango.